Nour en kaye sin hafesh deagid amani, wida esaka in Daemie noe tanga taren ngbah fedan tawali gallei yani, ghassei kity gaile edan eskekani tawali noe tan fa gailan gai. Man ambou la dari kani fa ambo ambo galag angie, wida goon tern kossie desie dan ngbahi kani noe tan fa dessie yan gossie. Taker eska echry fa namou wala fa en menink erbaire mou wida go teker teage kani eyi tanga fa ashrikir hafadei